أختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان نتعلم من حكمته، وأسمع نصايحه، وأستفيد من وجودي مع أعظم إنسان بالتاريخ.